اول شي نخلي مثلا اربع بيض، كوب سكر، كوب زيت، كوب مياه ،نص كوب حليب و نخفقهم حتى انو احنا ننص- نحصل على قوام يكون سائل جدا و نضيف كمية من الطحين حتى انو احنا نحصل على قوام يكون ثابت و ماسك نفسه و ايضا نضيف اختياري نضيف كاكاو و لازم نضيف فانيلا و بيكنج باودر و نخلينا بوععاء و نخليها بالفرن لمدة خمسة و اربعين دقيقة و الكيكة حتكون جاهزة.